To ii borey araŋ goono ga maa aayi. Ŋwaaray dumo kaŋ boro ga ŋwa din na ŋwa sohõ din kwaay borey ra niga ma i ga maa ni mayo haw to ŋwaaray nidi: boro ga Albasan ŋwa. Albasan da boro na ŋwa non kulu kaŋ ni kwaay jama ra kala d'i maa ni hawo. Din na ŋwa Albasan non kulu kaŋ ni kwaay b'a ni nin mayo ɲunu no, niga ma i ga maa ni hawo. Sannan yaadin no Tafarnuwa mo goo da. Z'a nina ŋwa, i ga maa ni mayo ga hawo. Zama nga wo b'a mana ŋwa din na ham ni kamba ga i ga maa hawo balantana nina dan ni mayo ra haray kana ŋwa. To yaadin no boy kulu bay Dooso-maari. Araŋ ga Dooso-maari bay day. To Dooso-maari nga mo yaadin no din na dan ni me ra ka ŋwa, non kulu kaŋ ni kwaay ka salaŋ da boro nga mo i ga maa ni haw. Amma ŋwaari yaŋ no fa in dai nini ŋwa yaadin ngey koono-koono, to non kulu kaŋ ni kwaay jama ra borey i ga maa ni hawo ni mayo hawo niga maa i ga maa ra ni mayo ga te haw fo no din n'i ŋwa. A se no wadin yaŋ dumo wo i si kay kani ŋwa ngey care ngey koono yaadin kala day i man dan ŋwaari fo ra ka hina wala mo ima dan fway ra wala mo ima dan tonko nda hayo kaŋ niga duru dan niman dan ka kaasum ŋwaari fo ra kana ŋwa. To din na te yaadin i si waasu ka maa ni mayo hawo yaadin wane. Yaadin no Albasa da Tafarnuwa da Dooso-maari. Boro kulu bay Dooso-maari haŋ kaŋ se i ga ne Dooso-maari